Bread bread normally will go to get maybe ley palm tarsh and move to a safe place for ley or in a tree and try to build la net with that piece of palm tarsh ley get from ley palm branches